wuyɓe naatoyay nde lumu baa ɓe codai goɗɗun daga ɗon ɓe anndi tai mo ɓuri cuggu, nden ɓe ngujjana mo.